<hesitation> أني أفضل إني نختار إني ن- نحتفظ باسمي الحالي أو إنه نغير اسم آخر، <hesitation> حنختار إني نحتفظ باسمي الحالي لحق أنا نحب اسمي ونحب معنى الاسم كذلك، و <hesitation> مش حنختار يعني نغير اسم آخر.